نفضل تكون عندي القدرة في التحكم على الآلات خاطر الآلات هي التي تصنع الاشياء التي نأكلها و التي ننتقل بها بصح الحيوانات هي طبيعية نخليها تكون بطبيعتها.